नाखून काटबा की मशीन नुककट्टों बोले। नुककट्टा से अपन नाखून काट सका। नुककट्टा में तीन पत्ती लोहे की तीन पत्ती रहती हे और इसमें ऊपर की पत्ती दबाकर नाखून काटते है। नाखून काटबा से नाखूनों में मेल मिट्टी नि भरावे और कचरों भी नि भरावे। इससे अपने नाखून साफ रहते है। और हम बीमार नहीं होते है। हमें टेम टेम से नाखून काटना चाहिए।